Lafa tonga ny fotoa manitsy la manitsy gnandro agny sady maiky fa laf tonga avao koa fahavaratsy igny amin'ny fotoa mafana igny la may gnagny sady misy erikeriky. Misy ora mifanohitsy zany ny toetrandro agny.